Namabirithunga abandu eribya ibakikalha nabi omo sya basi kandi eribya esya ebiruka ibikayinitgingiira kutsibu habwe ribya ibihekire kutsibu

Thutholere ithwakanirania omumiyi yethu nerilethaho obuholho Kandi ithwabyabanywani erighunzaho ekakara eyangabya eyikabya omumiyi yethu

Erithahya abakali abalhabire okwa mughuma wukathunga ebitsibu ebyerilwa wukalemawa ngoku wanga balhabirira kandi iwakolesya esyosente sinene kutsibu.

Thutolere itwabisikya thukanza obughuma omwamalhambo wethu neribyahu ndeke omwabuholho omwamalhambo wethu

Bakathunga abalhwere eribya ini banene okwibo so ibalemwa eribalabirira kandi bakathunga amalhwere iawahendukire kutsibu awandi ibalemwa eriminyererawo

Mwabirilhwa ebitsibu ngerinywa obwabu, Erirya ebithi, neritha abandu, nerilhwa nabataka.

Neryo ithwabakolha mwa banyoni bethu ithwabanza nuko ithwaminya amahano awakera.

Kyikaleka iwabyaho nabo omwa buholho kandi imwabya imunanzene nabo ndeke.

Bya mabirileka eryuba ilya kolha kutsibu irya tsandya nebirimwa byethu ebyathukalima kandi bya mabirisaleka amalima anaghanerya ndeke ebirimwa ebya thukalima

Ghutholere iwamuhabula iwayithwa yoko

Ngahera ebihimba ebitoke ebiribwa ebikusa omwani ne pamba

Thutholere omundu oyo ithwamuhamba ithwamusoborera ekyangakolha ekyihikire okwa mulema oyo kandi inamwanza keghe inamuwathikya engeri akabya inali omwa bulhumi.

Abandu bakathunga emyatsi eriraba omwa ma radio, eriraba omwa makulhu owokwasya TV, nerilhaba omwabandu abakalhaba hakuhi nabu omusyanguda nomwa sya town

Ekye kyiro ngaghunza ekyisomo kyaghe ngamatsemererwa na babuthi baghe thwamalya thwamanywa ndeke

Batholere ibabya omwa bwembembetya nuko nuko bathoke erikania okwasyasonga esibahambeneko nga bakali ibayilhwiryako omwihanga lino

Bakaghesaya abandu bomwomalhambi kubangabyahu ndeke ababalethera obweghesibwa nabathahwa abakathambira

Bikaleka abana ibaghenda ibayakolha ebibi eyithisibirwe iyabathahulha okokisomo emyatsi ngerinywa obwabu eyerithetha nerisingira

Kyikaleka iwaminya amaghalha waghu ngimene athi kandi iwaminya ngaghulhwere bulhwere kyi kandi iwaminya ngaghutholere erirya byalya ebisosire bithi kandi iwaminya ngokughutholere eriyihamba

Thutholere ithwanzana omwa malhambo Ithwabya thukaramukangania ndeke ithwawathikania omwa bitsibu no mwatseme

Omulhume amathahya omukali mughuma erihulhukya liwe likakeha neryo kandi erihika liwe likabya mwe ngulhakulhana, kandi omulhume amathahya omukali mughuma obutheke bwiwe bukanabyamu , obuholho sibulibya mwetsughuru, baitu omulhume amathahya abakali banene, eka eyo mukabya erihali, abakali bakabya ibane mulhwa, nabandi iba lhoghana, nabandi ibabya ibabya bakatoka, erilhabangania kwebinya, neryo likaleka obuholho ibwa bulha omu muyi

Thwamabiriwathikya abandu erithunga esya sente esikabathekaho ndeke lyamabirileka abandu ibathoka erisomesya abana babo lyamabithasyalela abandu ibabyaho ibane nobuholho ibalya ndeke nerimbalha ndeke.

Kyikaleka imwasighalha imunanzene nayo kandi imwakolera haghuma imwakulhakulhana nayo isimukyiri erikakakakania.

Womubiri owakaghesaya abandu erikolera haghuma, erikolesya amani wabo kandi erithunga ebindu ebikalhwa omwi kolha kutsibu erikolesya amani wabo.

Thutholere ithwa kania nabo ithwabaha obweghesibwa ithwabaghesya erikolha erikolesya emibiri ye byalha nge kyi harani erisona nuku nabo iba thoka eribyahu ndeke

Omwakipindi kyaghe music ekistsibo ekyamaghetse esyanguda namasenyerezi

Thutholere ithwabathwalha okwa masomero nuko ibathunga obeghesibwa obwe ebithuthimbireko erigha ebindu ebihyaka omwa buyingo bwabo